Mi suƙii wattaago sarla jeans juutka komi wattotoo salla damuka. ngam to mi wattake salla damuka mi waaway mi nasta koo toye nden boo mi maɓɓay kosɗe am, to mi maɓɓii kosɗe am henndu bee kuujeeji pat mbaawayɗi nawnana yam koyngal - koyɗe ɗi ngalaa.